אֶלְמַדָּה לִי כַּאנְת כַּאנְפַדֶּל פִי אֶלְמַדְרַסָה הִי אֶלְעַרַבִיָה חִיַת כְּתְמַכְּנִי נְעַבֵּר עַל רַאסִי וְנְפְהַם אֶלְתַּקַּפָּה דִּיַאלִי, כַּאנְת כַּאנְחֵבּ נְקְרָא אֶש־שִׁעְר וְאֶלְקְסַאס, וְכַאנְت כַּאנְחִסּ בְּאִירְתִבַּاط גְּדִיר מַעַּ אֶלְלוּגָה וְאֶלְכִּתָּאבָה, כָּانְת מַדָּה פַּתַחַת לִיַא עָוָאלֵם גְּדּוּד וְעַזַּת אֶלְחִיַּאל דִּיַאלִי.